Deftere na mido janga, mili jango go, mido do jango koni, aere oni korohan, al korohan ul kareem. E kawadi wongam deftere on jai, dhe dhoosikala ko biyada omari hajepat, dhe sora mono, no oli rangye nama kono hani, kanjwadi.